Yë ëch dun modbyë yë ju'uk, ko'o ju'uk ko'ots kyay a'axta, ko'o t'suk ëxtay, ko'o t'sandyë mëdyë dun wydyjpë je'e dun myachpë je'e dun kyapë.